हमाये तो बहुत सारे दोस्त हैं बहुत सारे हैं इतने की नाम नहीं पुरान के ले सकत आये। उनकी उमर लगभग कई तो हमसे बहुत ज्यादा छोटे हैं और कई बहुत बड़े हैं। कई साथ आठ साल के हैं का पता तीन चार साल के हैं। लेकिन हमाये दोस्त हैं कई दस बारह साल के हैं। कई हमारी उमर के हैं हमें उमर के कई सारे दोस्त हैं। हमाये कम से कम तीस से चालीस दोस्त हैं खास दोस्त हैं। इत्ते सारे जिनकी उमर कईयों की तो हमसे कम से कम दस पंद्रह साल बड़ी है। लेकिन हमाये उनसे मन मिलत ऐन हमाये उनसे चित्त मिलत हैं। तो हम उनसे दोस्ती करें हैं वे हमई बात के अच्छे से समझत हैं। और कुच्छू छोटे भी बच्चा हैं जिनके साथ हम खेलत हैं तो वेयू हमाये दोस्त बन गए हैं। कईयों के साथ हम क्रिकेट खेलत हुं गिल्ली डंडा खेलत हैं। कबहू कबहू अपनी उमर वालों के साथ कबड्डी भी खेलत हुं। कई हमाये दोस्त हैं जिनकी उमर चालीस चालीस साल ही जोन हमाये साथ वाले हैं। वे तीस तीस साल ही कई छोटे छोटे हैं। जो की पंद्रह पंद्रह साल अठारह अठारह साल की हैं। हम उनके साथ भी बहुत ज्यादा खेलत हैं, कई से की वे भी हमाये दोस्त हैं। हमाये उनसे मुन मिलत है हमे उनसे अच्छी दोस्ती भी है।